بحب اتفرج اوي علي الأفلام لوحدي بحب اركز في الفيلم و قصته من غير ما حد يقطع عليا أفكاره او يحرقلي مشهد او كدا.